أنا أفهم وأتحدث العربية بطبيعة الحال وبالذات اللهجة العمانية لأنها تعبر عن ثقافتي وهوية، كمان عندي قدرة على التحدث باللغة الإنجليزية وهذا يساعدني في التواصل مع الناس بمختلف البلدان، أحب أتعلم بعض اللغات مثل الفرنسية لكن مستواي بسيط جداً بيها وما طورت نفسي.